E cuando pʉn este mʉŋpa pues te mʉwe tep donde juti pʉn este te pamajʉ pʉn pʉj pʉn ʉcjejpa pʉn este yʉji pʉj como tʉn este ʉ campesinu pʉñʉji este ʉ pʉchpa ʉ mʉŋpa este pʉn wʉjʉ pʉn hʉy mʉŋʉ porque shi pʉn wat mʉwa pʉn este pʉn jʉypit este cupi nucpa pʉn pʉn y cupi chipa entonces wʉjʉ pʉn hʉy mʉŋʉ cap este recomendacion te este te yʉquijʉ te doctor hʉy recʉmendachʉcpa que pʉn deberia dey mʉŋʉ por ejemplo ʉchi ʉ mʉŋpa ocho hora de ocho hora ʉ teji majde majde majde mʉŋpapʉ pero ʉchi ʉd ʉtʉŋpa de ʉchi ocho hora y cuando pʉn mʉŋpa bien a jʉypit pʉn hʉy sentichʉcpa bien pʉn este paque atʉpa pʉn yʉsatʉpa pero cuando wam mʉwa pʉn pʉn este witʉm campa pʉn yamʉ hʉy gana de de este hʉy wʉtʉ entonce este pʉn necesariu pʉn hʉy mʉŋʉ cuando pʉn mʉŋpa cuando pʉn nete maluam ʉ apupʉnam pʉn casi este wat wat mʉwa pero lo que recʉmendachʉcʉjpa pʉn deberia dey mʉŋʉ el el que mʉŋpa cap este Pʉn pʉn nʉmpa que cap este flojo pero watcaja porque te tzuji te tzuji tzʉqui para que pʉn mʉŋpa y y como nʉmpa cuando pʉn mʉŋpa pʉn hʉy sentichʉcpa bien pʉn hʉy tzʉcpa cay trabaju ʉ pʉn paque ajpa y el que wa mʉwa pʉj cap ya este cap este pʉj pʉn ca'sa tʉya nucpa pʉn cʉpak tʉypa pʉn este nitʉypa pʉn nituypa y y pʉj pʉn hʉy mal tzʉcjaypa cuando pʉn wa mʉwa entonces para ʉchi que pʉn wʉjʉ hʉy mʉŋʉ y pʉn wʉjʉ hʉy mʉŋʉ al tantu de que este e pʉj pʉn para que ca'sa pʉn hʉy sentichʉcpa porque cap pi ca parte de ca de ca cuerpu parte de ca vida de deora shi de este para que pʉn hʉy sentichʉcpa bien pʉj te mʉwe tep parte de te te ni vida te ni salud